No amy aspirateur aloha zany de mila jerena aby gny coins rehetra aminazy. Tondrona amy aspirateur igny aby da sotomy aby gny gny loto rehetra, na io ambany fanaky na io amin'ny lavaranga amy parties madio avao, amy toera hita mibaribary igny. Zay gny fomba mahomby ampesana anazy aloha fa izy tsy mety ampesana amy fanaky.